כ'וואלט נישט געזאגט און מינוטן וויפיל איך עס, דורכאויסן טאג. כ'וואלט עס מער געזאגט און שעהן, מן הסתם א דריי שעה. כ'עס אסאך, כ'האב זייער ליב צו עסן. <hesitation> דריי, פיר שעה און טאטאל. <noise>